No semus coscientis dela enfrugencia delas cosas que hazemus. I tapocu no semus coscientis de que semus la resultancia de tolas cosas que mos án passau i de tolas esperencias qu'amus díu ajuntandu. Si semus coscientis d'estu, creu que quea polo craru que no es possibli de vivil una vida en sin provocal golpi dengunu ena genti. Por essu sedrá qu'enantis avían tantus armitanus d'essus i no es ralu que güelvan.